Secund mi i bocia al eru pi cuntent sincuant'ani fa përché a s'pudìa giöghi cun i amis e al era ün'auta coza, ënvece ades i bocia dizuma ch'a vardu mach pi dë la tecnologìa e a së relasiun-u poch cun i auti e cuindi mi chësta la trövu 'na coza bastansa sbaglià